Ny <hesitation> lalam-bitsiky zany da mana mpanjaka vavy mitarika amin'ny andiam-biby. Ny mampiray an'ireo biby ireo zany da ny fitsipiky da tegna mafy. Da ny asan'ny mpanjaka vavy io: i ro tompon'andraikitsy voalohany amin'ny famokara biby vaovao sy ny fandamina ny asan'ny biby tsirairaiky ao amin'ny kolotsay; toy ny mitady sakafo, ny miaro ny tragno, da ny koa <hesitation> ny fanadiova.